Ie, ny akoho aloha de azo lazaina hoe karazam-borona e, satria izy izao a manatody, ny vorona koa zao manatody, de izy koa manana elatra, de ny vorona koa manan'elatra, fa izy fotsiny a tsy afaka manidiny.